കേലൌ പ്രനിലു സṅകിന ബുഗത സുലിദന വേവസ്തേന നിര്മിസൌന്ദു। ഉദഹരനിഗു, മോല്, പ്രേരിദന്, ഗുഹേ മല്ല, ഹുലിഏ ഹുല്ല, ബുക ചിമേ। ഇ ബുഗത സുരṅഗൌ, രക്ṣഅന ഗവദു, തപമന നിയന്ത്രനക്കവദു, അഹര സṅഗ്രഹക്കവദു, ബുക സന്തനോത്പതിഗു ഉപയുക്ത വപുനു। ഉദഹരനിഗു, പേരിദന്, സമുഹവദു വസിസൌന്ദു, ബുക ഉന്ദു സുരṅഗനു ബേത പ്രനിരുദു, രക്ṣഇ സവര ബലസുന്ദു। മോല്, മന്നദ ഉലൈ സുരന്ഗ നിര്മിസദു, പുരിക്ലിന ബേത അദുന സഹയ മല്തോന്ദുന്ദു।